أجمل زهرة يعني شفتها كانت الأوركيد ،شفتها في معرض حج الزهور يعني جبل سنتين تقريبا. ألوانها كانت مبهرة وتفاصيلها دقيقة سبحان الله، وجفت <hesitation> جدامها فترة وجعت ناظر وأستمتع بجمالها ورونقها ،وحسيت إنها فعلا تحفة فنية من الطبيعة.لحظة مميزة ومازالت يعني موجودة ف-في ذكرياتي.